في يوم من الأيام لجى واحد شجرة في غابة تجدر تتكلم مع الناس، كانت الشجرة تحكي قصص جديمة، وتجدم نصايح للحياة للناس وتسولف معهم، الناس كانوا يجون يسمعون منها ويتعلمون منها وايد أشياء.